Hagniny mampamisy hery ndraiky, ôhatra izy ake igny mividy fruit mividy fruit maromaro satria regny fruit regny surtout regny tegna mampamisy hery, fa izy kôfa mividy fruit tsy atao hoe karazany araiky fô fa atao karazany maromaro.